जो हमारे अब की दवा ह । तेंदे अब बहुत सारे केमिकल ह । जो हमारे अगले लोग ह ते । सा जड़ी बूटी लई चलोते काम । अर जो अबा के केमिकल खाई येत लई से जादा जा